وبعدين الشجرة سمعتهم يتكلمون إنهم يبغون يطيحون واحد من فوق لي تحت من الدريشة. ولكن الشجرة يعني هي ما تقدر تتحرك أو تتكلم ويا أحد ثاني، فحاولت يعني إنها توقف هذا الشي. فجا ليها طفل وأسرت ليه أمم في مخه وقالت ليه عن الشي.